Ong fridge hiya ponna o'ko nongkong ongko o'ko ong hiya blocking ngorung kong, ong nowo ice block oo ong drink tutung kotongkong, tuu tutung ko tongkong, impa uwa ongko hiya ngung ong pau ko aii noi ongyori fridge sirung kong, ong onnowo kukuraku ngawha, kukuraku or fish uwa noi o'konoworokung tikiko tutu ice rikung ongyori sirungkong. Impa ong ko tuu block ngoworohe hayewungyo aii hokoyori o'konongkong blocking ngongkong sirung kong. <hesitation> impa noi ko ong o'ko ong marasin, hokoyori ko o'konongkong sirungkong hoyori fridge, oo uwa cooler? impa o'ko ko noi ko ong pau onnowo pau ko ong moniko ko aii ongyori o'konongkong sirungkong. Impa <hesitation> pau noi yewoning ko sihiro aii tiko fridge kori sirihetong tiko tii hekonohno nopihetong.